Le piante a pölu esi ël fo, ël frasu, la bropa, la bula, la magnolia, la camelia, l'ülìu e pöi a n'ie tante d'autre però sai pa sai pa cum a së ciamu e l'ai mai aprufundì e cuindi sai pa